طبعًا حاليا المشروع اللي أشتغل عليه هو مشروع كتابة أدبية، أبي أركز على تكوين يعني ،أو تطوير مجموعة من القصص القصيرة ،والشعر ،ليش أشعر إني متحمس؟ أولًا الإبداع -الل- اللي توفره الكتابة والتواصل <hesitation> مع الاخرين فرصة للنمو الشخصي <hesitation> ،دمج العناصر الثقافية ، والأهم ترك الأثر الإيجابي.